<hesitation> Gny rasoir ndraiky zany angalà volo gn'asany, volo a- ohatry hoe amin'ny tarehy e, laha am'lehilahy izay, amin'ny heliky, misy koa vehivavy mampiasa anazy angalany volo-maso, angalany volon-tomboky, sahasahala am'zay.